Як марди ҷавон бо номи Камол зодаи деҳаи дурдасти Тоҷикистон буд. Ӯ аз хурдсолӣ ба компютер ва барномасозӣ шавқ дошт. Бо кӯмаки китоб ва интернет, ӯ аввалин касе шуд, ки дар ноҳияи худ як маркази омӯзиши технология кушод. Камол барои кӯдакон ва наврасон барномаи омузиши кушод. Вай ба онҳо на танҳо дониш, балки умед дод, ки аз деҳа ҳам метавон пешрав шуд.